اغرب حاجة حصلت لي انه ضيعت مفاتيحي وقعدت ادور عليها يوم كامل واسأل امي واسأل اخواتي واسأل ابوي اسأل اي حد وقلت لهم يعني يا ريت تدوروا معايا وبالفعل قاموا ودوروا معايا وبعدين اكتشفت ان انا حطيتها في التلاجة كنت بسحب طبق وانا بسحب طبق رحت حاطة المفاتيح مكانها في الثلاجة.